Madu ura mota di ra, ta tuqum di namat mas navara lat. Ta tuqum dama, mat mas navara lat dama rot, ma kaukau, ma qalun dama qoe, dama, ama, amerang. Dama, ma rot anga, angaruras. Ritkut ma nga marama lus, da ri, ama, merang dosi rit kut ma nga marama lus pa ra tas. Ti monak ama, ama qalun, ti monak ama rot sat yanga mat mas pa ratas. Kopki ut naqot madu i yanga ma yar tka nga i yare ura mota, di ra tas tka nga mat mas. Dopki ngia naqot i memar vat karkigal a saritkigal ba memar vra ma qarot prara. Pa ra tuqum di yanga mat mas ti memar vrara ni yanga mat mas. Sa ut Kalani da ut tuqum ni yaranga mat mas yaranga. I qoir memar varut ni yaranga mat mas dap mudu ura mota, di ra tuqum di yanga mat mas yanga. Ama, ama yuk, bama lus i rit kut manga, bama qoe i ra tas nga. Da ra, amat mas karkanga i qopki navaralat dopki, memar vra ra opki ve ra tas nga. Roqor ama, ma rangam ama lukpam, bama rangam qarka nga i rit pas nga. Qopki va memar vra. Ara sariyigal ba memar vrama ama qor vra ra va ra tas ta memar vra va qopki. Yare ut yeqana, but nan gana but vovo qana yare i mudu. But ut rior but qalong da dopki arat mas di yanga. Mat mas navara lat, ba ra tuqum di namat mas navara lat karkanga i qopki kekar vra ra. Ba arat mas, ma qalat, tit kusa, tit kut ama qalas nga nama, ama, amerang. Ba ra, ta todamna nanga imak pa ra tas. Tiopki ama mar. Mudu aira diopki ra tas yarong amat mas irong di ama mar virong ba ravas. Ba ra tuqum dopki ra tuqum nama mar nga ma yar. Verang yanga mat mas yanga i madu. Sa ut kalani, sa ut kalani di soqop utas, ama mar nga mat mas. Kopki ura yar kalani dopki nani yanga ma marnga mat mas. Dap madu ura mota di ra tuqum ba ra tu alat, ba ra tas para lat. Ta tas pat ara lat pa ra ta tu alat na pangagi, ba ra tualat pat e qunung, e yaqon da ra tualat nap pangagi. Ba ra tu alat nani ama, amat mas karkanga ive memar vra ra. Roqor ama, ama rot di ri rat nga nap pangagi. Ma kaukauk di ra, tit kut, ma but nap pangagi. Ma qalun di ri kut saram nga nap pangagi. Ba ra, ta tualat galalul dap. Ara valam da qale nga darek nara. Dap ta tu alat kalalul. Ma valam di qalanga mak, para vat. Nasi are ra i di ra tet sara valom ba ra, ta tas pa ngat kurim. Pama saragi ba ra tu alat. Pama, ama sargi sa qarkanga ara valam ra tualat imono, ra, ta tas pa ngut kurim imono dap ta tu alat. Nasaqi mar avat, si yanga ara valam. Mudu ura mota di opki ma nangis nangis nara madaram savat karkanga i qopki ama yar karkanga i mudu aira ra sangar anga. Karkanga ma yar i aira qopki ura mota i madu ba sut kalani. Ma valam di tit nges, tit nges ama, ama, mis nanetk nga ba qala nga im, qalanga di qalanga marama logi. Kari va rit nges, di rit nges nameranga dap. Kalanga imuk marama, ma logi va kalanga, nitk kri ri rat pat saram nga roqori. Meda rat tas pa ara valam angat kurim damena va saragi. Dapki, ma sariyirong di ra tas. Ti valang e valam ba ras ka, ra tilak ba ri valangmat nama ma sariyirong. Nap karop, dara qasak, ma sarong, ma, ma pa ra tas qopki va memar vra ma qor vra. Memar vra ma Ipai Opki <hesitation> ara yar eh? Ra tuqum di ra tuqum ni yarong amat mas irong yarong va memar vra ra qopki. Ba ma, ri tal ama mar nga ma yar, ba ri tal ama mar nga ma modamna i, i yarong a, amat mas irong yarong. Dopki ra tas irong diva memar, memar vra ra. Ama, karkarong i ta tas irong da roqor ama vlam. Ki vama valam di qarkanga i qop pesagos ti ra tas. Ti valang mat pa ri ti lamu aro valam da ra tas nga. Ta tas yanga ma valam. Ba ma sariyirong, di rilak vama saragi ki nani yarong amasariyirong iva ra tas ba ra tas, ba memar, memar vra ra qopki. Ngia naqot mara i ama mota ma, ma ravek. Ma mor anang bam da. Maqarota ma ravek di mara mat mas. Mat mas karkanga i nava mivatki ararang. Ba mat mas karkanga i qopk navar alat. Ki ve ra tualat pa be qanas ba ra tas. Sa ut kalani, sa utas yararong nokosa. Ba ut, koir uri rir i vama, ma mota nut ama ravek. Koir uri rir iva ma are nut ama, maravek. Tuqun i ama mor, morka, ma mor anang bamga. Di qoir. Madu ura mota di ri tuqun i ama mor anang bamga dap tak puk. Mar ive ngia tet tap kale nge ramene dap tak puk pa ngia vas. Te ama mota ma ravek. Sa ut kalani di amag gilirong, sa mat yararong, i utas irong Ipai Kararong ime qulum at mas irong i utas irong dopk sa qoir memar sa. Vat karkanga ura yar. Va yarong ngari gueng na qarkanga ura yar. Dap madu ura mota, di qatet pa qa monetk naveramgi. Ba qa valang e napkarop. Ba qa valang e saritk. Ba qa valang e, uran. Ba qa, katet pa savavat ba qa kuk. ka kuk paqanas, va qa monak paqanas ba qa tas ba qopki marmar kalam ga. Ba qopki qa nari qarkanga a yar i ama mar. Ba qa tas qopki memar memar vra qa. Ba memar var a nan maqunas. Qopki qa tas ta qanari ama mar, ut kalani disa utas amat mas irong, si ani nare, ani amat mas ini di amerak pini, ani di ama mar vini. Kopki qoir, qoir verames nut mat yarong amat mas irong. Mani vu tas tu tas karkanga mat mas i madu. Qopki, sarura mota. Vutas yarong. Toqor ama, arong, arong ama qanang, ama lar. Yarong me da va ri, ta tu ra a, ara lat ni yarong iva rit kut sarirong. Ki amat mas anga va ra tas nga, va memar vra ra qopki. Qopki ve ra tas, va ra tas para qarot. Ba ra tas, ta tas yanga mat mas qopki va marmar kalam da Ipai Toqor ama ranga qarkanga i qopki ut. Ut ut tangam, ur ut tangam. Urat mas Ipai